ارے میاں مست سوال پوچھے جی، دیکھو ڈی ہائڈریشن مطلب کھانے سے پانی نکال لینا۔ اب پانی نہیں ہے تو جرمز اور بیکٹیریا کو گرو ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ کیونکہ ان کو زندہ رہنے کے لیے موئیسچر چاہیے۔ اس لیے جب کھانے کا پانی اپن نکال لیتے تو سپوائل ہونے کی سپیڈ بھی سلو ہو جاتی۔ جیسے ڈرائی فروٹ، پاپڑ، چپس، یہ سب لمبے ٹائم تک سیف رہتے۔ کیونکہ پانی ہی نہیں بچتا۔ ان میں پورا پانی نکال لیتے، اس وجہ سے یہ چیزیں بہت ٹائم تک رہتی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ڈی ہائڈریشن سے کھانا ہلکا ہو جاتا اور سٹور کرنا ایزی ہو جاتا۔ مطلب سمپل پانی نکالو جرمز بھگاؤ کھانا سیف رکھو سیف کھاؤ اور خود بھی سیف رکھو خود بھی سیف رکھو